<hesitation> Mwandertha the na shehem a zekerweya ana dama na ka shinggirehma shode, mwandertha mwaratha nyenan thowala a mo'a damna ma za thowaleya ma'a da, n shinggireh en beh, n kabreka, yire ye har kwanya a kwanthe, nyena yen ma'a an anbo a haya ye naki be ba ha ayeseki nyena ye hana tho bo mo yekehze dan yenbeh, mo yekeh zedau yenbeh, a yeo na ne shiye hana zikeh be gweleh ye haga <hesitation> a kwanthe ya gada hane ze na gwel na gweleh zer nawa en ba gwetulne en pahatha ara ne ye adeki n gwethileh, ar ana beh mwamdertha thamna the ana zekerwa hana ye ko ya nya ka hana ye na nyena yireye har zwai, nani zekewa ana wun bo zwaba nyena boba <hesitation> ba do na en han kabrena, na en ke shinggir ketho a seki yire ye har zwai a halauyawe ka hanyi wibi neh, ano thanka. A za gwala yen kabreka, bekemboba na, bekembo anibeh haga na galabo ye har mwarya ye kabra ben ningge na'a adeki ben nanggenga, a do kulmerh hayene da ana ze zen shinggireh, bala na bana en ye haye kabra thode, da be ba han shonha nyineb nyena ba wundi be nona, ar na'a enbi azaza yeore mwandertha n mwaratha n the a dau a zamane weka hanyi wibineh bekem bo bana, na'en thona na zikitha ne tho tha yibbeh be ba har zwab ana haga nab no n be ba habo kabro-nab nega. N Korya en beh, en nyi na dor mwandertha ana ka hanaye ne ye, damna nathowan thowala zekekibi deh na tho tha damnama za na en ka shingi ka thon thawale warthe da, ani beh, shiye war yere yaye a warewa a thomera thako, ya thomera thako yir ha nyam da zwabe baye nyena ba kin showana, ya nya zirigeri anbo hadaan yireh ne nyemda Hana be boba kim showana, ana ganano kwen en beh, anyingi naya ga, yi beh zwaba bakim showana, yi beh beba har mwarba ko zwenba ba kin showana, to a nani na'a azo banga nahakwen kuma ka warama kuma ka wah mena, hagin dike ke zungirge, ashur kwau a jina ka <noise> thowa shi na'ara, kuma ke zeshi na'ara, to na enbi hane war mwandertho wa, na en anibi kathowana yibba fena; A dama nama wunemeh a yamne da bala nan thowala la na'a sheh en ka thorena da, hanashi mwandertha the a-nibi yibba ba fena, a a yeo nana yeki bennenge naa she-eh a she a zeza ze kabre de zirigeri a baga ba yekena a nyi donaga, to en bo na jim <noise> millenyi bekam bo zwai yibi n fa haya na wundi na yeo mir kam ler-ra wanega bekombo hana nanggen na hab, a nyi hani dono bune bido <hesitation> bane fama nyi neh, yen shen danga sinau <noise> nyena hana wundi n nanggen shen waye n dawauna. Nyena bekem be amna na-enbeh a ba yeken mwamdertha, damna ka thuwan thowala kwana thomtheda, zeka ke we yibbeh ba hanyineh, n kabreka hana yibeh be bibeh nyena thoma a shaubona, ba araga shina n deo zekeya, kon thowa, kon zee-eh en a hona tho ma bo nega, a ana na en zekerwa za zerwona hana kwanth the yib ba dau ana the ka thowa nyeno kwanthe nam-the anabine be ninggeb kulmeh na en nabe nanggin n kabrena hagan dikig ana kwanba nyena bo ba yeken be ba har kwandon thomana, dama kwanbe thoma ba hah, a deki kwantha-hah anibi kwan thomtha haga bekembo kwanthomtha ma haga nab fe shi na'aga so na enbi zaza war mwandertha, a zeza a dau yaga yibbeh haga nab shem weye ka durah, weye ka durahge negeh, shenwan hanizena hona yibneh haga nab shem ya en ba zeranega A-a madama namaye thakoda. Yibe be ba har shaishwabna,n kabre ka, a yeo na na - zeka adaki ziregeri ba dwalan yireh, <noise> yibeh be ba zera-zera ne bono, ba do na be dalan yir dai, beken bo wulweh ba thameya yakale, ana ka shi na'a a yara shiye a shiye nyinege, ma nowa be ir be ya nyemowa yanwa kambe hane na en a shauba yirdi yamnena, nyena yibeh be-ba-ba za a wulwumileneh nyena yibeh be a yeowan mwandertha a bonena, ane henker bo ba na, ya-ya- shwako shiuneleh nshenha yashowa yakale a shibkineh, shwako shiunelah ashibkine, enwa shibkineh a shibkine, shenwa a shibkineh to yasho wamna a war mwamderthowa, ya-ya damna ma zamo an thowala warthe da, ana, bewa nabu nangin anbo beh, n bibi nabo nangin anbo ar ana ke kur ka thona bari i mun yakala, ke nangin na'a en yeoren kalea, to ar ana ne nangena amna a za za ne war mwamdertho, ko nam zi bibe neh, na'en manangen, yewa angen ba be sh. Shiuni jiyi bine, wede nama dwa shiye hana war na zer <noise> - aye mille, so na en bi hano war mwamderthowa a thomarame anabi ba ha a yi neh. Damna zamon thowara ashuwake da yibeh nyina shi shwoiyamo, ko shi showaya, ka haye ka sho yaka len thama ane en zamanewa za zer bo wede na su na'anye a ga dama na nangen na en hane zikeh ye shenhen na zema do ye a do kulmeh bidi ya en a hara shuwaka, ma dwa a wune za nyaun ade manya wa ashiyi neh, n bewo ba aragara ma dwa mwandertha wunneh, nyena deki nyina do tha ha naya en a dau shi zika ke shi zika ba wundi be der. Mwamder the, har shibeh ma ba kuweh sahadai, bekenbo bana, bekembo yibi beziki anye, yibi be ziki anye, so, ye a korgenana haga bo nyi geh, to ma dwa mwandertha za yau na nowa yibbe wamga'a shena nake, shibeh wundi be jim-ne, har shibeh ba wundi be zikonla dai, gan en beh ha naye en hana mwander; A-nibi nyinatho tha, na en nyina thi na dwe yiu nyeno en araya enba ara be zekerwa ben yeoro, yaya-yakelakalewo na, ha naya en hana mwander thomamer mibi neh, anibi ana en hane yau a nya, nyene na en hane yawashi zekena, na en ani yawa yanwa, ana ne yawa yan wuna, a-na dona. <noise>